Raada ɗon kam ɗum lilda e webse, webs ɗum, ɗum yahay, ɗum yahay, ɗum yahay to ɗum yahata bo ɗum waylitoo ɗum warta nder raada ɗum, to ɗum warti wona e raada ɗum lilda rahoto gulle majum e woɗɗendam majum e kadi hebta koy ɗum yehi ɗum fi, ɗum heɓta noy innde majjum no ɗum wayi.